Wa ama ti este para akatsankgo osu para tsa kgalhi taakgalham chiwani este ts- tsama xa kawau tu likuchikan <hesitation> wipalhm tu wanikan baporu, <hesitation> namachichiy osu tsa na kuxmumaguakakan osu tsa na kgakgawanan chiwani <hesitation> natse na talipinikan na lhawanikan xa este xa te nawaya <hesitation> chichi kawaw na- na sulp sulp waya o chimpara kawau para kgalhiyani para <hesitation> tak- taakgalham tse na kgankgawanan na- na tsukuy este chi xa chichi ma tsukay kinkatawakayan ani xa- xin y na nuts para kgalhiyan para takgojon osu para chitsa para katsampat chiwani, natse na machichiy este limon con miel <hesitation> chintsa akgtim cuchara pus na way y na- na li puxtuchilakan <hesitation> chimpara katsan osu para kgalhiyan para lhkuyat o chiwani <hesitation> nali kawau na lilakxapakan santamaria palhm.